Mahakasiky e gn' ecureuil aloa izy io refa ame gn'andro mafana igny izy da lasa izy mitadia raha hohany aby eky alagnony alagnony alagnony ame tragnony io aby evao fa refa avy amizay e naranandro da sy mipotipotitra eo an'izy zay f'ino e raha aniny igny raha nangoniny latagny tame tany mafana igny zash tame fotoagn'andro mafana igny igny gn'ohaniny mandrapa raha tapitre naranandro.